Nga nan wan mamụ a pịdịm ɗama mọn ɗịdụngọn nkamnan da pịtẹịjẹ, mọna ịllẹ, nwar kauye mamụị nwaa yaaj tayịn, mọna wanọ, waa mọn wẹẹgọ, nkọt ta paknọ, awarẹ ọnị lalịgịnnọ, lịgịn ana mọlnọ, mịn yaan ɗịyọm kọn ka anambẹẹna, mọna tịtụ nwatụnọ, yaaz waaz waa mkọn nam anambẹẹn ka yadụnọ, na ɗụm sọpịm tayịs pọkị nẹm an yaazị tị na lalin anamọlnọm ɓaanụ mọna waa wẹẹ mịyẹ, mịyẹ mamụ ịmụ waịzị, mịngị wụr wụr ga anambẹẹna, ɓịị mọ yaa tịr rab ɗị mịn sịmgọm, mịn sịmbụn a pịdịm mọ yaa ịmụ waịnụ ka haị! ọọ ka nẹ yaa? ka ga ọọ ka nẹẹ, mẹrụk mamụm ma kọrọk a sọmzọm kọɗịm mọnga tọm, mọ na kụm waa, Kana ɗụman, kana mụdo,̣ kana waa mọ waịz ịk, nan mẹrgẹ mọ na ịlẹ nlad ta yọọnọ, tẹrmẹn tẹ waa mọ ambọ nẹm, mịn gan yaa mẹrgẹn da yọ, mịn sịịdamụn da yọ mịn gị amụd apẹ, mẹrụk tẹịjẹ mịnị kụmụn waam, ankị rag rag mẹrgị a nẹẹ sụm nam ka sịm ga anamọlgọ, mịyẹm tịdụk rap ɗe ga wẹẹgọm mịn gan warẹị mẹrụk mụm ɗam mịn yaagọ, ɗụm kalọ ga nam mịm jẹm, mịmọ mẹrụk pịp ka yaan da waa mọ ambọ pọn mammụ mịn yaag ụkmọm. mịnị kụm waa nam ga wajẹ nẹ tị ị lamalgọ, ka gị yaanụ gị ịlọ sẹẹram gaị ɗam nẹm ka yaan waknị, sẹ waam mịn gan wan pịdịm mọ ɗọpị mọ nẹjị ga a kọrọk.